Ejipte dun wulare ɓuri hewde, toɓo ana waɗe ka wulare ana wula fa yaha degereji debee kaŋum dun e ko fawi. Toɓo ko waɗta koo du wonaa ko heewi sanne sanne. <hesitation> eɓe jogii ɓuuɓol jonkaa dabbunde en. Kamɓe duu, eerŋaaji maɓɓe kaa ana ɓuri eerŋaaji sappo ko ɓe ngaɗta e ñalawma e jamma ko.